Lendeng ngang, ngu shindan, kuma nga shim, tu̱ki shiram nang, nake hutu nu̱ge ka virki nu krisimas ku̱me nang ngang nduki khang kaɗa ɓaku, nduki nuge nu nu tum wa shobi num na yen ɓa kada ɓaku, tun ka shi mu̱si siyen, tan ka shi kashari siyen, yang mbu hutu nang ngang tu̱k m dyi ngura nje. Zum zum nuge, nuge ka shiki mbu hutu nang ngang, wa palam kwa nJe zum zum nuge, Chem waka shi, anyi anyi sonnyi a nyi laudor, sonyi yang pona palam ku nang ngang waka, waka vur, waka vur tukti tukti mundi yerem, chem waka shi mu̱si yeyen, chem waka kwar dyinuge zhu, tun, zhu tang a shiram ku, chem' a kwaram yeyen mbu hutu nang ngang dyiku kwa nje khang nuge chem ka shiki, chem da bun yen, chem kwar nduki nu̱ge a nje ku ɓama yang pona palam kuneng nuge a shiram zhu zhu tem. Llendang, tom gwa a shiran nang ɓa, ton gwa a shiran ɓa, yang ɓu hutu nang ngang, chem waka kwar dyiku khang nuge chemma shiran, nu da chem waka shi palamme vi ɓu kuji, palama nake ɓu nyimatu, tazu̱ kwa nje khang, nu tun zhu tang a shiran, yang ledang nu tazukwa a nje ɓa, yang pona hutu nang ngang, chem waka kwari, nduki waka kwar yerem chem nuge, nuke chema jiri ledang ngang, nduki waka kwar yerem chema shiran, chema tu̱k chema tu̱k mundi, hutu nang waka gwanta dyin, waka gwanta dyinerem ye mada. Palam kwa nje zun zum zum zum zum nu̱ge chema shiran nang chema tukh mundi, chema kwar nu zhu tang chema kwar nu ma nduki nuga nje ɓa wa mut ku yang ba chema kwar wara nu palam nang nyang. Yan huta nang ngang an madyi, madyi madyi muni muni kume ngang hutu nang ngang tuk, waka kwar khar ɓu magham verem waka, waku ƙushum derem, shimi tlunar ɓu magham. Kwormi magham a nje, kwormi tu̱k magham kaɗa gaɓi, magham ka ɗa mba tu darem tu̱k kap mbu hutu nang ngang, ɓalar kwa nje nuge chem ka shiki, ye nduki, nuge a nje ku fam a nje ku bin ɓa yan mbu ta qu warma qura ɓu̱ barang, quara mbu shi dyi nuge ta shi ɓu chingha torop ɓa. Yang hutu nang ngang kaɗa ɓa nu wara. Ko ko wara dam ku hutang a qushem wara, ku̱ ɗa gapku kume palam a nje nuge nyem ka shi ɓa sai sonnyi sonnyi, palama mu̱ni, palama waka gwanta dyinerem palama a nje khang, khang, khang. Yang pona pulama wa nuge nga zu̱ki, nyem ka shiɓa sai mbu sonyi a ɓa ma waɗari. Nbu sonnyira kap magham waka nduk terem, kap njim nuge a nje nu nyifi, waka ɓa kume tabara day tabr, dya hutu nuge nduki zum, zum, zum, zum, mbena duk Ki ma nuge dya me ghai mɓa nɗa ɓama, a barku kume palana munni, palama dye luzham palam kwa nje khang nuge ba mbu chema a shiran ko dya me ghai ɓa ɓa, toka tu̱k mundi, to ka tu̱k wa dya me ghai ɓaro. Ku̱ma nang ngang, ko ki, ko ki a shim ndam ku̱ huta a ɓa kume ku̱ ɗa gap nu kari ma palam nang ngang kume palama munni, munni sor da ɓa sor rab ɓa shema shiran yeng chema na botenu̱. Nake dyi nu saki konyi sonnyi chema shiran na, chema dung dan nu konyi sonnyi kume hutu nang ngang a ki kaɗa ɓa, aki ka ɗa ɓa hutang a nJe khang yang khang ɓa yang mba. Kofun mbu larji nang ngang hutang a kyi kaɗa ɓa, a ki ka gwa a ki gwa da zalale ku̱ ɗa ɓa ku̱me shin nJi puji, shingi kwa nje zum zum zum zum zum zum, dye, dye tu̱lti mu̱nda nje khang mbu hutu nang ngang yan chema'a chema, chema a ngut ka sarchi nan ngang chem sa ku̱me a nyi nduku, kaɗa gap nu kari ma shimi hutu nang nga mbu̱ sarchi nang hutan nga zuran za hutu nang ngang wa dukh yerem mbu ghai tera.